ال- <hesitation> عيش البلدي، ال- <hesitation> عيش الالي، عيش الردة، ال- <hesitation> عيش العربي، ال- <hesitation> عيش المصري، ال- <hesitation> عيش الفرنسي، العيش التركي، العيش الاطالي، العيش الفوكاشي، ال- <hesitation> عيش ال- <hesitation> انجليزي، العيش الاسمر، ال- <hesitation> عيش ال- <hesitation> انجليزي، عيش ال- <hesitation> بطاطس.